जापान म पहली बार लोग तीस हजार साल पहले आये रहिन। ओ समय एमन के मुख्य द्वीप साइबेरिया रहिस अउ कोरिया पूर्व से ए हर जुड़े रहिस। एकर पहला समाज जोहमन संस्कृति के रहिस अउ बारह हजार साल पहले ओमन उभरे रहिन।